ปกติกะเบิ่งข่าวท้องถิ่นซั้นตั่ว เพราะว่าสิได้กะอยู่บ้านมีหยังบ้าง เกิดอิหยังบ้าง

กะได้กะว่า เอ้อ จังหวัดใดน้ำท่วม จังหวัดใดมีสงคราม จังหวัดใดเกิดอิหยังบ้าง สิได้ไหวกะทันเด้อ

บ่ค่อยเซื่อข่าวจาก Facebook ปานใดดอก ปกติก็เบิ่งแต่โซเชียล เพื่อนเพื่อน พี่พี่นั่นล่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ AI เด้อ

สำหรับข้อยแล้วข้อยว่า คนอีสานมักเบิ่งข่าวหลังละคร กับข่าวการเมืองอะ

เดี๋ยวนี้บ่ต้องเบิ่งจากโทรทัศน์แล้วเดะ มีโทรสงโทรศัพท์แล้ว ไอพง iPad นี่กะบ่ต้องใช้แล้วโทรทัศน์นี่

คันมีเรื่องสำคัญน่ะ ข้อยสิฮู้จาก Facebook IG เพราะว่าข้อยมักเล่นเนาะ

ข้อยว่า เอ่อ สำนักที่น่าเซื่อถือที่สุดเด้อ พี่หนุ่ม กรรชัยน่ะ ข้อยมักเบิ่ง

คันเป็นผู้เฒ่าในเมืองนะ เขาสิฮู้จากมือถือ คันเป็น เอ่อ จากชนบทเขาสิฮู้จากโทรทัศน์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

คันข้อยเป็นนักข่าวเด้อ ข้อยสิเฮ็ดเรื่องสภาพแวดล้อมในเมืองชนบทน่ะเป็นจั่งใด ทุรกันดารบ่